والله لو جتني الفرصة دي، أفضل إني أتجدم مئتين عام جدام في المستقبل. وليش؟ أتوقع إن العالم بيكون حجج تطورات تكنولوجية وعل- علمية هائلة مرة، وبتكون الحياة أسهل وقت الراحة، وكمان والله ودي أشوف كيف تغيرت المجتمعات والعادات والتجاليد في الفترة الزمنية الطويلة دي.